<hesitation> Misy koa zany ao fiasany misy atao hoe interrupteur na hoe <hesitation> fitsofohan'igny fameloma miguider an'igny jiro io, hoe mamono sady mamelo, magnazava bakeo magnamaiziky.